<noise> Welu mallum nga nga wutte iko i ishe ga umm ikoi ishe gu ye gu nai kra yo ada umm ga watte iman fiya kura hingijo yo yason guy oi dinga wan ga jauro waha mai alli an iman fiya kuru tungijo umm wahamai alli kra raj au umm kra ngu wukayo ngu wushe gu yagu nai ru ngu dau mutur waska yo songa waha mai mulai gen du jau umm yo ada yoi mu ngaru dingu kine nashi gani ara yoi ngu fudun gu wukulga umm ya ga nai ngau wago yegu ni ga go nga yoya ka kra allo go ga nga yo mallu mai go umm yo ada ga watte nga go yoyo iman ngundu fiyaku iman akkan arakuru hingo iman aikan ara kuru hingi jo watte wukula tsango ya sot yora tsangaya ngu wukkallujo wahangu alli amdu jau mallam nga nasu bag alu ni jora mallam ngau yo kumbu ngen hum agur an affiso wan anguran ga iman akan araku ru rungi jo jauro watan ngu alli an umm yo wahangu alli andu jau na koja na umm to yoda ga wutte <noise> iman akkan arakura hinji nga kine agoyo wudur ngel wana lai ngen kada lar sa ngen wanalai larsangen wana lai kada yada gawatte iman nau wakan akkan ara kuru hingi jo umm watte yo yo ngu dingu <noise> yoi nga dingu fudu ngunashi ga nig u yaing u dian umm iman akan ara karu hingi jo yoi nga fundungu dingu wan. <noise> Ga watte kmani yok mani yakulu yaburagu wa alakan araku ruhin giroru watte wushe guy a gunai kra halla do wushe guy a gu nai ya mun ga kra bash umm hau na giyu ngu yagu nai ya mun ga wushe dan kra dongu iman akan arakuru hin gi yo halla do san gaya ga watte wushe dan kra bash umm dingu hau na gi yu ngu shiri ru kuwadu so ika kra ngura wo mu umm moranti nga nai akai ga ika kra umm ngo da ga nguru watte morantia dingu yisha nu ga morantingu yisha guyo au ngu ifama yo au ngu ifa au wan ai ngu ifan gu goi gus kagu lalla ngu gasha gu lallla gadu gau ngu knu knum ngu gu fa nau au wanai nga mu hinbe ro guka nau kra yo ada ngu watte watte yoyo iman nau wa iman ngu halla akan ara kuru hingi ngu washagu yo ngayo wusha gu yagu nai kra halla do yo yangu watte wanai yang u bula bula diga noli ja ga isagu nuusagi jaga yika gu ago ago au nga mu au ngamu hinbe ngu kine nu lantarki ngu nu yoi angu ima nan fiya karu hin gijo gayo wanu yisa gu wanai ro ika kra amma halla yau burni aru umm yau bula dummaru watte watte ikagur lantar ki yangu wunai noi nusaguyija kiraga iman ngagu goi ja ga uman hai ngu hai ngu nasha guy o umm nga yp halla do fugurai ngawa ga du nai ikaillu gutte chif. Ya jai yukula funau wamu halla do umm wulu mallum nga ngen du nai ikullu gutte ga wushai dan du ada ngoda ga watte yoi ngu dingu watte nashi gani ago yoi ngu fi du ngel clingu wa wunu bainan umm yoi ngu ba yin ngu wawunu ada dia din ga ga na mu y aba gashaga lugu an ga wamu aru wanai ngu din du atu yisha gu wanai kra ngu gu gukk gukkan gu goi ga sagu na fugura nan gun a ndat teg udo migau an lai lau <hesitation> ga jju gu sunon nga gungu goi gu sagu wan ai rog u gu fa auro ngu guka kra yoi ngu din guy isa hanu ga fugu ray oi ngu watte yo gaju fugura umm kunum go goi gukule goi guk ule din guk um umm goi gukule allaro ngu gushi bu din ga kum kunum nga umm watte yirau gora gakka kra du gama nau nga watte gu gar tu goi gu ro garu ngu kunum ngu gu fanau au ngu ka mu nin ngu gu fo nau au wa mungu ga kamu ningu gufa nau au yo gol go- gu mallum nga gu go umm garu gu mallam nnga nga namu go kum nguwa da nga watte mallum ngora ngurum maya ngoi man ngen wai a gu kile ro garu ngu rum ma ya ngen sai ago yo gukilero garu gadan umma gukile garu gadan kumba ngu yihim jo gukile garu gadan umm din gel yishim jo sai na muhu wamu gushi bura garu umm gusu bur o garu.